Aay good for you to learn plenty dialect, because if you learn plenty dialect when anybody want harm you, you will understand what dah person trying to go do to you. So aay good to learn plenty dialect.